Ikuloor: dëjínal ací, dëjankal ací, dëjank fáan ací, bëjín fáan ací, bëfáacal ací, dëfáac ţáan ací, dëfëlal cí, dëfël mbáan ací, dëtopal cí, dënáam uláara ací, dëpaţ cí.